أكتر حاجه رومانسيه لما عصفور الجنينة في مسلسل الرجل العناب أتجوز ناتاشا، دي بعد قصة حب دراماتيكيه وناتاشا كانت بتدي فيها كل حاجه وعصفور مكانش واخد باله عشان هو كان بيهتم بالستات التخان في الآخر لفت نظره ات ناتاشا بتحبه واتجوزها وعاشوا في تبات ونبات وخلفوا صبيان وبنات